Dushanba. U yangi ish kuni yangi rejalar yangi hafta. Dam olishdan keyingi energiyaga to’la inson judayam effektiv ishlarni boshlaydigan kun hisoplanadi.